Namabya ingabikerererwa kandi ingawithe e meeting ne <hesitation> nabanyoni bayi abokomubiri iningibabwira indi, ingibabwira indi embulha muyikawa yamaleka namaghani thunga obuthuku <hesitation> obweri stinduka niku ngana bameetinga <hesitation> omwabuthuku <hesitation> obwathulyalaghana nabu